<noise> Nonnon to godɗo warti mauɗo gemdam ɗo watta saali. Se a fudda emugo hoore maa ko fe'i, ko mi waaɗi, no gemdam ɗo warta barni-banni? Ko mi waaɗi? Ko mi waaɗi Allah kam? Ko mi waaɗi? Se a fudda emugo hoore maa.